لا لا أستمع عادةً لأاي موسيقى ما بحب الموسيقى ولا افضلها. ولا عندي ايضا اي نوع معين من الموسيقى انا احب القرآن وافضله و <hesitation> لست لا اطرب لأي نوع من الموسيقى لا أحبها بمختلف أنواعها بس.